Ya waktu kuminuis tua wene laanalaku kumaweng wori ora kula ta ape musti satu taon nela satu taon ta matunangan ta toro muuk kumaweng taan mue dea kekasih sia wesea tuah sa weyene tuek kita rua ta kumaweng yah ta kumaweng ta depe kwa mene teuan tan kumawengo suma bariela kan tamen jenu aluawaing kalakuan karna ta rior meleoleosan te kaayola kimawengo tasa mere riori te tari pemino teuan kalakuan jadi mue kang keset tuah tamaasih are se tuah si tu toro sako wene tuah ode mea waki ni sea ekuwila lani memana eh tape mekekaweng rior <hesitation> ndei pi minas skolaan neng kalakuan ko kumawengo ilang kula iyon jadik satu taon tae kumawengan la wet <hesitation> bae kuma- kumaweng kei <hesitation> siilaang kula taan ku meayang te numah kurii mepaayang kantore musti meayang tea numah sako paar ta komaweng taan sako osoo sumerola walina ila nalea tae kusi paar oh iyon ko sumaweng la kei kimea muka umah aki oki medomi saas si lia medomi hasil Oh tumelas se laang kaperluan tua wene karna sia male kela si meentu wote piraneng pati pu ni masi mala kel <hesitation> meime weanu kei kou pusokan ne tuah dua seblah naneala bo tuana karna kou kimaweng mino teuan weana ntou ni koi ku ka leos kayo weta kei makatomi oki kaayos sewoki mea skolah <hesitation> kei meliolisan tei tu awene jadi saku mae ki umah yah si kumit saku maya ki pasar si kumiit wisam pele la akus kumit jadi <hesitation> leangkali kaayo omi si tula teu sa sia sumiwo sia sawang aku ka apa si moas piring sia nyaaku si sumiwo kasa kepaarku keng melioliosen ha kuman kei mewali wali sa sia soopek soopek kuman taan sa siapa aru kuman kei kuman wali wali jadi ki weta me weakan weanuan paar weom kerna melioliosen ya kei tuana sedangkan se tuah sei ka ayomi eyeye pasangku sa musti kuman mewali wali <hesitation> dua seblah se tuah kei kumala mewali wali keret la se oki dei kumanen <hesitation> pemuji muji no kane tua wete karna kumeleoleosan teh eh karna pa kei meleoleolasan kang kei wure wuere me tama tunangan sa kimaweng te lariong kei reunan wan jadi ronan tong kei kei weweano oki kitoum sawaan si wituk saku mawia acara sime jadi wetaen tuana kei minaan wanem menanum bai mina leoleosen jadi kayo kuma eki memang maleoleosan te kei soo mengupi ngupian saku luma sasi lumas <hesitation> sakumo kuma si lengei nyaku te kumaa kuo taaku pa ana ana sampe kei mareng mewali karna ya tou nyei se oki se kimaweng meway <hesitation> kori molimpaa nola kei mo karua jadi meawia acar <hesitation> kei mea maarua rua maarengi maarua rua kei mememeng sedap kei paan wano kane teu ya ki paar le ne kei meleoleosan teh sea walina makeki seri kaki tia mu oki oki mise lumotaa sika siri weni tua wene nam <hesitation> ki acarai tuama karna se dua hari te matunangan kwa tea ki maawengom jadi loola <hesitation> si mei si seri wenir sa si kumaluari tuame ri wean wewene kumaan wari wewene wi wen tuama paara naya sea mengesemen jadi se rei maatoan okaya mengising ngising Ayan tou ni kei ki soo jadi ki peadoan contoh ne teu ya karna wetaeng bulaan kei mewali wali ku medang kamaya pasar ki mewali wali <hesitation> tumele sera bisang kepaarku telesen <hesitation> kepesang kepaara len telas lei kei meimo mimo simiwo mewali wali jadi empaan noan tela kwa sama sasiwu mo bage tela sisumu pela rampa rampa sia nyaku maa rinteki sera <noise> ma kasi wola ki kumenu kori peilaane oh englayang sini womi jadi kei memang etae mewali wali teh ha kuri pe wites se okuman si mema maana nyaku karna melioolisan dulu kuupus tene tuama jadi ya tuana mo ya